<hesitation> इसकेल देखो, पहिला समय में तो मास्टर होन पढ़ाओता था। तो बच्चान का अगर कोई सवाल को उत्तर नहीं आओ। तो वो बच्चा का हाथ लंबो करी न नोकापर मारता भी था। फिर दूसरी बात या छे। की बच्चा ना का पढ़ौना के लिए भी काम मा आउता था। एखा से या स्केल फीटना हर जगह नापना का भाई इत्ता फीट से उत्त फीट से इसी चीज से या काम मा अवत। फीट नापना के लिए और एखा लिए बड़ी चीज रहेज फ़िट तो ओखा से व हर जगह ज़मीन हुई कई भी चीज का नापना मा काम माँ अवत।